Mü noh ultimo búh ñi gíe noh táh dé giéh úh nih ko muo tau, ko sopa muo tau de jo muo tsa chaí kó sarten siih tsá chiah shiu tsá aceite main yoi fain tsá muo tau chai sarten déh cai shiu tsá uh maih caig siuh tsáh aum müh main yoih fá muoh tsá jo muo jóh muo kóh jóh shía tsáh jo sopa do jíh. Sopa siihh shiu tsá sopa kó ka paí aceite chiá shiu tsáh müh shia la sei úh buh shiu tsá müh main yoih chia tsáh sopa jo la oh jó laig muo nain yáh jo nai laih kieh jo bu ni di gi úh nih de muoh tsá cóh muh antes gi kiwh do jo zaih shiu tsá mü eih uh yah tsá müh oh main naih yáh jo oh gi tóh tzá úh ni do tain shiu tsá ajo tain shiu tzá uh main tain shiu tsá kulai njo main yoi jo muoh ni buoh úh ni do jo nai lai shia mu nai kóhm muoh naih laih uh ni do záh muoh ngo chá sáh yiáh jo nain ma shiu mju tauh náin má shiu sopa ni-ni máh shiu ja lá áh la jóh mju tau de muoh chá leih ih fu lo jóh tih taig raum muo antes gi laih siih ti tai-tai ká no, ká no pai ti tau de main yoig úh yáh mju oh toh chai-chai mju do muo nai chhi müh de shia la sai déh tan shiu tain aho tain shiu uh main tó shiu uh puo tó shiu zanahoria tó shiu ngi to shiu la muoh aig toh jo-jo máh uh ñi deh.